Turao ga agatung garero, tale natung meba fungaumeng teip toime me un merie non "huh" teip, moana la tume talekan tume na tiang meba togigameng teip geba fagabuo meng irariea muana la talekan talekan "to" "huh" mepto ties ba ulamuru moana la man fugaumeng mirie non teip iraruo ma tavugup maiam la tume magosar tavagup tavagup tuam la tume tume magosortung, ga tale kan natung meba fugaumeng tiep toime, moana la talenatung me ba man ties meng teip a tavuk tuang ga le ba tamung galea ragabuo meng me tulam ga, tale nameng meba mimiong meonang ga turo la ba tula tonang na nap ba, ga ma-mapaga gat laba tale mating ga laba tuguama marik tang moana la togirarameng ara irama paga mila teip ma. Tevagup mila kiram labar tie-ties meng lebar talenameng teip leba mumiong mialang pagap ba taun leba ba taun leba marariktang, urie ga kikistung "huh" memani ga tale narung maset meba fugaumeng teip irarun, ga tale narung meba tamung na irapma tiep laba togirarameng ma marap tavugup milamurum ga dadep mila-mila kiram leba magomeng tobuo.